أحب زيارة المتاحف الثقافية، أستمتع فيها لأنها تخليني أتعرف على تاريخ البلد وتراثه، أشوف المعروضات والأشياء القديمة، كل قطعة لها قصة تثير فضولي المتاحف مكان هادئ، تعلمني أشياء جديدة عن الفنون والحياة. في الماضي بعد أحب أكتشف كيف عاش الناس في الماضي.